जीवनमे तनाव केक्रा न रहैये, सब आदमिके तनाव रहैये । जौन आदमिके तनाव न बा त समझजा कि उ आदमिके जीवनमे अगारि नैखे बर्हैत । उ जिन्दगीमे चाही इ जीवनमे कुछो नैखे करैत कि ओकर जिन्दगी निमन होइ। <noise> उइहेला ओक्रा तनाव नैखे। तनाव होएले भी निमन चिज बाटे, आब बेसी तनाव होगेल त उ खराब बा लेकिन आब जेक्रा तनाव बा त कौनो उमे वथी नैखे गलती गलत नैखे उ ठीक बा तनाव होइसै सब आदमिके होइसै। आब हमनीके कौनो नाया काम करैसियै परहैसियै त उमे तनाव होइसै। हमनीके काम बनैत है चाही बीग्रैत है उमे तनाव होइसै । त हमनीके कुछो करैतारी तब न तनाव होइत है। हमनीके न कुछो कर्ति खाली सुतल रहति दिनभर आ कुछो न कर्ति हमनीके लाइफमे चाही उइहे जिन्दगीमे आगारि न बढतियै त तनावबे न रहती हमनीके असंके रहती । जाहा जाहाके तहबे रहजैतियै आगारिये न बर्हे सक्तियै ओहिसे अदमी सब सोचैसै न कि हम्रा तनाव बा कथी करू काहा जाऊ काहा जाऊ कि हम्रा सन्ति रही दिमागके उ गलत बा सन्ति अपने <noise> रहैये उ कहबो न जाएके परैये सन्तिके लागि । आ उइहे आब जिन्दगीमे तनाव बा त हमनीके आगारी बढे सकैतारी नरहैत त आगारी न बढ़्ति इहे बात बा ।